Ftyrën duhet me la me sapun t'butë ose me sapun t'bebave për mos me u tha shumë. Mandej duhet mi qit krem hidratus derisa lëkura osht hala e laktë për me majtë lagshtinë. Vaji kokosit ose vaji ullinit osht shumë i mirë për lëkurë t'thatë. Duhet edhe me pi ujë t'mjaftushëm për me u hidratu lëkura mirë.